Rí en kuanto ndayáꞌxu̱ꞌ ndita̱ꞌja̱ rígíꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Mbaꞌja iná rí najma̱a̱ júbá rígíꞌ najmaꞌxu̱ꞌ. Najmaꞌxu̱ꞌ gi̱nii, iná rdíyaꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ nu̱ni̱, nu̱tsijijyaꞌ o̱ nu̱juxtúmíndú, ikhaa ríꞌkhui̱ nu̱xna̱a mbá cháji̱nꞌ ada̱ o̱ xa̱bu̱ nekhi̱i̱ tsú jnéꞌgo̱o̱, nu̱xnaa̱ naꞌŋa̱a̱ iyooꞌ ríꞌkhui̱. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa, nandoo nu̱gíꞌma ampóó ríꞌkhui̱ náa̱ꞌ edxu̱u̱ nuruꞌjua̱jmá jma̱a mbá xtíín para ke rí na̱ka̱taa̱la rí ríꞌkhui̱, naꞌthúún rí nagigaa̱. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa, ma̱goo mi̱tha̱ni̱ náa̱ꞌ nakhúu̱ mangaa o̱ mi̱tha̱tsu̱wáa̱n ga̱jma̱a iyooꞌ iná a̱rdíyaꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaꞌxu̱ꞌ rí riꞌkhui o xa̱bu̱ júbá ñajuanꞌxu̱ꞌ rígíꞌ xúꞌ. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa ú rí mú rí jnéꞌnga̱a̱ꞌ jma̱a ndita̱ꞌja̱ rá, ma̱goo mi̱tha̱jíi̱ inúú eukalító ma̱gi̱i̱n, para ke rí ríꞌkhui̱ mambáyaaꞌ, ma nagaꞌjáxi̱ mbá cháji̱nꞌ ágíi̱n, jamí ma̱tha̱gíꞌda̱a̱ꞌ rí naꞌthúún yaꞌyááꞌ. Wáa̱ jayuuꞌ ítsi̱thawíi ga̱jma̱a. Numuu rí nambáyuu xúꞌkhui̱ rá, ánté rí ma̱bo̱o̱ꞌ mi̱gu mbáá ada̱ o̱ mbáá xa̱bu̱ nekhi̱i̱, a̱jndo̱o tsáá má tsú jnéꞌngo̱o̱ jma̱a ndita̱ꞌja̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ ma̱goo ma̱gi̱i̱n. Jamí xúꞌkhui̱ má, ma̱goo ma̱tha̱ni̱ iyooꞌ xi̱di̱i̱n mangaa ma̱gi̱i̱n ga̱jma̱a mú jnéꞌŋga̱a̱ꞌ rí ndita̱ꞌja̱. Ma̱ta̱jíi̱ ma̱gi̱i̱n jma̱a mbá chímba̱a̱ kanélá, jamí ma̱goo má ma̱tha̱gída̱aꞌ mbá chímba̱a̱ yaꞌyááꞌ ma̱tsi̱thawíí ga̱jma̱a ma̱gi̱i̱n. Jamí má mú jnéꞌnga̱a̱ꞌ jma̱a ndita̱ꞌja̱ rá, ma̱goo ma̱gi̱i̱n ri̱ꞌji̱ tsú nutháa̱n bugambíliá, ma̱tha̱jíi̱ má mangaa ma̱ꞌni téé drígóo̱ ma̱gi̱i̱n. Ma̱tha̱ni̱ iyooꞌ, ma̱tha̱gída̱aꞌ mbá chímba̱a̱ yaꞌyááꞌ xú maꞌni wáa̱ jayuuꞌ mixi̱xi̱ꞌ, ma̱ꞌni ndasko̱ꞌ ma̱gi̱i̱n. Xúꞌkhui̱ má mangaa mú rí jnéꞌnga̱a̱ꞌ jma̱a ndita̱ꞌja̱, ma̱goo ma̱gi̱i̱n rí naꞌthúu̱n, rí xndú miga̱ꞌ ga̱jma̱a cháji̱nꞌ yaꞌyááꞌ, púrú iyooꞌ ríꞌkhui̱ ma̱gi̱i̱n. Nambáyaaꞌ má mangaa. Khamí xúꞌkhui̱ má rígá i̱mba̱ ríꞌkhui̱ iná, rí inúú limúu̱ ma̱goo thatsi̱méjáánꞌ ma̱gi̱i̱n mangaa. Ma̱tha̱gaꞌjáá ga̱jma̱a má, ma̱tha̱gída̱aꞌ cháji̱nꞌ yaꞌyááꞌ ma̱tsi̱thaŋuíí ma̱gi̱i̱n. Khamí xúꞌkhui̱ má mangaa, rígá i̱mba̱ iná rí ma̱goo ma̱jmaaꞌ ikhí, náa̱ꞌ xtáa̱ i tsúꞌkhui̱ ri̱ꞌji̱, iná rdíyaꞌ mangaa, ma̱goo má ma̱giin ga̱jma̱a rí dita̱ꞌja̱.